Aɣlazɛnu mu aɣlazɛdula, aɣlaʒɛ afɔnanɔluɔbu. Mua afɔkɔɛkutɛ la mafɔmayɔɛ naɔkpɔ pleŋgo dunu utunudu nu nɛkuɛdi kutunɛluie la mɛafɔnayonaʒɛvi utunue mɛɛ agbugbɔwle utunuedu matsiɔɔkpɔdu nayili. Ɛɛ ɔlukpla isi la aluwanita afɔnakplaɛ ɛkplɔ ɛ kpokpu tɔgbegatsi dunu ɛɛ abatii bɛli mɛ kabadu bɛli nayili. Bua afɔnakpla ɛku beyi nudzali mu muáfɔduɛku mi kanabe ayutila makuyukpla maduɛku nayili, bua nuaƒɔɔ nɔlu du n'ɛkuɛɖila ɛdiɛ kamadu nedini kama lu kamaɣɛsɛ la afɔnaka, muafɔduu ɛ ava mɛ akele evu kɔtroplake madu nava kakeke mɛ ɔtala nɛkuwani ke.